"Εν υπάρχει κάποιον συγκεκριμμένον τραούδιν που να μου θθυμίζει την παιδικήν μου ηλικίαν. Τούτον που θα ελάλουν ότι θθυμίζει μου την λλίον εν' η ""Μεθυσμένη πολιτεία"". Ίσως γιατί λαλεί μέσα στους στίχους του την φράσην ""μίας άλλης εποχής"", οπότε παραπέμπει με σε κάτι παλιόν."

Το τσαρτελλούδιν εν' έναν φυτόν παντός τζ̆αιρού που μεγαλώννει εύκολα παντού. Θθυμούμαι ήταν το αγαπημένον λουλλούδιν της γιαγιάς μου. Επίσης, εφύτευκεν πρασινάδαν τζ̆αι βασιλικόν. Μερικές φορές έβαλλεν τζ̆αι κολοκάσιν μέσα σε μεγάλες γλάστρες. Στην αυλήν μας, στο πατρικόν παλιά, είχαμεν τζ̆αι θκυο λεμονιές τζ̆αι μιαν ροθκιάν.

Είμαι πολλά προσαρμοστικός άνθρωπος γεννικά. Τα παραπάνω είδη μουσικής αρέσκουν μου. Τωρά, ανάλογα με την παρέαν τζ̆αι τες συνθήκες, μπορεί ν' ακούσω ελληνικά ή αγγλικά, λαϊκά, ρεμπέτικα, πποπ τζ̆αι άλλα. Η μόνη μουσική που δεν μου αρέσκει καθόλου εν' η χέβι μέτταλ τζ̆αι η ττέκνο.

Αν χρειαστώ δικηγόρον για το οτιδήποτε το πρώτον πράγμαν που θα κάνω για να έβρω έναν είναι να ψάξω στο ίττερνετ. Μετά ήταν να ρωτήσω τους γνωστούς μου, φίλους, τους αρφούες μου, τζ̆αι μετά ήταν να ρωτήσω τζ̆αι τον γείτοναν μου, ο οποίος εν' δικηγόρος τζ̆αι δουλεύκει στην κυβέρνησην. Η πρώτη όμως επιλογή θα ήταν το Γκούγκολ. Φυσικά, είναι τζ̆αι κάποιοι δικηγόροι που έχουν μπει στο μπλακ λιστ μου, εν ι-ξέρω αν πρέπει να τους πω, να τους αναφέρω δηλαδή τζ̆αι να πω τζ̆αι τους λόγους. Ο πρώτος είναι ο Κκρις ο Τριανταφυλλίδης τζ̆αι ο δεύτερος είναι ο Παρασκευάς. Ο Παρασκευάς εμπήκεν στο μπλακ λιστ μου μετά την συνέντευξην που έκαμεν με τον Φειδίαν, ενώ ο Κκρις Τριανταφυλλίδης θεωρώ ότι εν' λλίον καβαλλημένος. Αυτά.

Τούτον που φοούμαι παραπάνω που ούλλα εν' ο θάνατος. Φαντάζουμαι ότι τον θάνατον φοάται τον τζ̆' ο παραπάνω κόσμος. Φοούμαι τον κυρίως γιατί εν ξέρω πώς εννά έρτει, δηλαδή θα επροτιμούσα να έρτει ξαφνικά μες στον ύπνον μου, παρά να έρτει μέσα που μιαν αργήν τζ̆αι βασανιστικήν διαδικασίαν. Η οποία, ας πούμεν, διαδικασία μπορεί να προκύψει μετά που μίαν ανίατην ασθένειαν, όπως για παράδειγμαν τον καρκίνον.

Αν τζ̆αι εν είμαι ειδικός σε θέματα διατροφής, τούτον που θθυμούμαι πολλά καλά εν' πως τα φαγιά που εν' τηανητά εν' τα πιο ανθυγιεινά. Τα φαγιά που τα φαστ φουντ εν' τζ̆αι τούτα ανθυγιεινά. Έσ̆ει τζ̆αι άλλες κατηγορίες τροφίμων που εν' ανθυγιεινές τζ̆αι πρέπει να τες αποφεύγουμεν ή να τες τρώμεν με μέτρον. Έτσι φαγιά εν' τα επεξεργασμένα κρέατα, όπως τα λουκάνικα τζ̆αι τα σαλάμια. Το μπέικον λόγον του λίπους που έσ̆ει θεωρείται ανθυγιεινόν. Επίσης, η κατηγορία των γλυκών που περιέχουν ζάχαρην εν' καλόν να αποφεύγονται.

Έναν, θκυο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά, δέκα.

Νναι, έσ̆ει πολλούς τόπους που εν πιάννει σήμαν το κινητόν μου. Για παράδειγμαν, εν πιάννει σήμαν άμαν είμαι μακριά που τον πολιτισμόν, σε κανέναν βουνόν κυρίως, ή, άμα είμαι σε κάποιον υπόγειον. Επειδή η δουλειά μου εν' σε υπόγειον, είμαι συνηθισμένος στο να μεν έχω σήμαν κατά τες ώρες εργασίας. Όμως όταν σχολάννω τζ̆αι φεύκω που τον τόπον εργασίας μου, το σήμαν ξανάρκεται τζ̆αι εν έχω κανέναν πρόβλημαν. Όποιος θέλει να με έβρει κατά τες ώρες εργασίας στέλλει μου μήνυμαν στο βάιππερ ή στο μέσεντζ̆ερ.

Που ήμουν μιτσής θθυμούμαι ότι στες ονομαστικές γιορτές εκαλούσαμεν έσσω μας τους συγγενείς, κυρίως τους παππούδες τζ̆αι τες γιαγιάδες, αλλά τζ̆αι τους θείους τζ̆αι τες θείες με τα κοπελλούθκια τους. Η μάμμα μου εμαείρευκεν διάφορα φαγιά, μερικές φορές ετανούσεν της τζ̆ι η γιαγιά μου. Γεννικότερα, είσ̆εν μιαν πολλά ωραίαν ατμόσφαιραν σε κάθε γιορτήν. Με την πάροδον του χρόνου, οι οικογενειακές συναντήσεις αραίωσαν τζ̆αι σιγά σιγά εσταματήσαμεν τες τέλεια.

"Έτσι όπως τίθεται τούτη η ερώτηση, εν' σάννα τζ̆αι 'πεθάναν. Παρεπιπτόντως, ζουν τζ̆αι οι θκυο. Αθθυμούμαι ότι η μάνα μου όταν ήταν πιο μιτσ̆ιά είσ̆εν πολλούς πονοτζ̆εφάλους, οι οποίοι όπως αποδείχτηκεν που τες ιατρικές εξετάσεις ήταν στην σφαίραν της φαντασίας της. Μετά που επεράσαν κάποια χρόνια εξίασεν τους τέλεια, δηλαδή, ακόμα τζ̆αι σήμμερα να της τους θθυμίσεις, μετά που πέντε λεπτά έννα σου πει ""έχω πονοτζ̆έφαλον"". Αθθυμούμαι επίσης ότι ο παπάς μου έκαμνεν πάντα θκυο δουλειές, για να μεν λείψει τίποτε που τα κοπελλούθκια του. Εν' πολλά εργατικός άνθρωπος. Αφού να φανταστείτε ακόμα τζ̆αι σήμμερα, που εφκήκεν με σύνταξην, συνεχίζει να δουλεύκει τζ̆αι να βοηθά τον αρφόν μου."

"Ξέρω διάφορα, αλλά εν ι-ξέρω αννέν' εκφράσεις ή αν θεωρούνται παροιμίες. Ας ξεκινήσω με την πρώτην: ""αθκειασερός παπάς θάφκει τζ̆αι ζωντανούς"". Προφανώς, τούτη η παροιμία ή έκφραση έσ̆ει να κάμει με τους ανθρώπους που εν έχουν με τι ν' ασχοληθούν τζ̆αι συνήθως κάμνουν άσκοπα πράματα. Ξέρω τζ̆αι μερικές άλλες: ""απο' 'ν απ' έξω του χορού, πολλά τραούθκια λέει"" τζ̆αι ""απο' 'σ̆ει μούγιαν μουγιάζεται""."

Την κυπριακήν γλώσσαν έμαθα την βιωματικά μεγαλώνοντας, που την οικογένειαν μου, τες γιαγιάδες τζ̆αι τους παππούδες μου, τον οικογενειακόν μου περίγυρον τζ̆αι τους φίλους μου κυρίως. Τα ελληνικά έμαθα τα στο σχολείον, που ακόμα θθυμούμαι ότι έπρεπεν να μάθουμεν να μιλούμεν σωστά ελληνικά τζ̆αι ούλλην τούτην την προπαγάνδαν που εγίνετουν απέναντι στα κυπριακά που Κυπραίους δασκάλους. Τωρά σκέφτουμαι τα τζ̆αι ντρέπουμαι για λλόου τους. Αλλά είμαι η μειοψηφία δυστυχώς. Ελληνικά έμαθα τζ̆αι πιο μετά, που την τηλεόρασην, που τζ̆αι τζ̆ειαμαί ήταν απαγορευμένα τα κυπριακά. Μερικές φορές ι-σκέφτουμαι ίντα αμπάλατος λαός εν' τούτος που εν αγαπά την γλώσσαν του. Τέλος πάντων. Τα αγγλικά έμαθα τα στα ιδιαίτερα τζ̆αι λλιόττερον στο σχολείον, έζησα τζ̆' έναν χρόνον Αγγλίαν, αλλά πάλε δυσκολεύκουμαι, κάμνω πολλά λάθη.

Εν έχω αγαπημένην ώραν. Τζ̆αι τωρά πρέπει να πω τζ̆αι το γιατί. Γιατί αν πω την νύχταν, μετά θα πρέπει να ξυπνήσω τζ̆αι να διακόψω τον ύπνον μου. Αν πω το πρωίν, που ξυπνώ, μετά ακολουθεί η δουλειά. Ίσως η αγαπημένη μου ώρα να εν' τελικά το απόγευμαν που ασχολούμαι με κοινωνικές δραστηριότητες, συναντήσεις με φίλους τζ̆αι τέθκοια. Γεννικά το απόγευμαν είμαι λλίον πιο χαλαρός.

Αν τζ̆αι εν έχω κάποιον ιδιαίτερα αγαπημένον, μπορώ να πω ότι ξεχωρίζω θκυο συγκροτήματα που την αγγλικήν μουσικήν κουλτούραν, που μου αρέσκουν λλίον παραπάνω που τους άλλους: τους Ππετ Σ̆οπ Πόις τζ̆αι τους Κκουίν με τον Φρέντι Μέρκιουρι.

Μάνα μου ίνταμπου μου εθθύμισες... Χορούς τζ̆αι λίρες να πλουμίζουν τους γαμπρούς τζ̆αι τες νύφφες... Νομίζω εν' το απόλυτον χωρκαθκιόν, αλλά τέλος πάντων, τι να πει κανείς; Εν' μες στην κυπριακήν κουλτούραν. Τωρά δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα τού(τ)ον το πράμαν. Εσταμάτησα να πηαίννω, τζ̆αι σε γάμους τζ̆αι σε αρραβώνες, εγίνηκα πολλά αντικοινωνικός μπορώ να πω.

Αρέσκει μου πολλά το καλοτζ̆αίριν. Εσυνδύασα το μες στο μυαλόν μου με παραλίαν, θάλασσαν τζ̆αι ξεγνοιασ̆ιάν. Αρέσκει μου τζ̆αι η θερμοκρασία, ομολογώ. Προτιμώ τον πύρουλλον σε αντίθεσην με τον σ̆ειμώναν που τουρτουρώ ούλλη μέρα που τες χαμηλές θερμοκρασίες. Τελικά είμαι άνθρωπος του καλοτζ̆αιρκού.

"Τούτη η ερώτηση εν' λάθος. Στην κυπριακήν γλώσσαν λαλούμεν ""αρέσκει σου, πάει σου"" τζ̆αι όι ""σου αρέσει"". Ή ""σου αρέσκει"", εν πάση περιπτώσει. Γεννικά αρέσκει μου να παρακολουθώ μάππαν, αλλά όι το κυπριακόν πρωτάθλημαν."

Νναι, εμπιστεύκουμαι τους γιατρούς τζ̆' ακολουθώ τες οδηγίες τους κατά γράμμαν συνήθως. Αλλά, αν σας πω ότι σιγχαίνουμαι τους τζ̆ιόλας; Εν' μια σχέση αγάπης τζ̆αι μίσους. Ξέρω το ότι έχω τους ανάγκην, αλλά φοούμαι τι εννά ακούσω που το στόμαν τους κάθε φοράν, ιδιαίτερα άμαν κάμνω αναλύσεις.

"Ας μεν το πούμεν ""χόμπι"", ας το πούμεν ""απόκτησην γνώσεων"" καλλύττερα. Αν εμπορούσα να αφιερώσω μιαν μέραν για να μάθω κάτι νέον -που κάποιαν στιγμήν πρέπει να έβρω τον χρόνον να το κάμω- τούτον θα ήταν η γλώσσα προγραμματισμού Πάιθον, πάνω στην οποίαν βασίζεται ο προγραμματισμός τεχνητής νοημοσύνης. Τωρά για χόμπι χόμπι, ίσως να αφιέρωννα τον χρόνον μου σε κάποιον επιτραπέζιον παιχνίδιν, ή ίσως σε κάποιον παιχνίδιν με χαρκιά. Κάτι που να μεν θέλει πολλύν κόπον, ιδιαίτερα σωματικόν κόπον."

Έχουμεν τοπικά βιβλία στην Κύπρον; Μαθαίννουμεν άραγε τες ιστορίες του τόπου μας; Δαμαί δώδεκα χρόνια στο σχολείον εν εμάθαμεν ν' αγαπούμεν τον τόπον μας. Η μεγάλη αγωνία του Υπουργείου Παιδείας εννά φκάλει που το φυτώριον του Έλληνες τζ̆αι όι Κυπραίους. Εν ι-ξέρω τι ν' απαντήσω σε τού(τ)ην την ερώτησην, γιατί μεταξύ άλλων, εν έχω μωρά για να ξέρω αν ξέρουν καμιάν ιστορίαν του τόπου τους, για να τους αρέσκει τζ̆ιόλας.

Αρχικά να πω ότι ζ̆ω Ελλάδαν. Το επιχειρηματικόν κλίμαν στην Ελλάδαν έννεν' τζ̆αι το πιο φιλόξενον. Κάθε επιχειρηματίας που έννα ξεκινήσει μιαν οποιαδήποτε δουλειάν, θα πρέπει να υπολογίσει ότι με το ξεκίνημαν του εννά 'σ̆ει να πληρώσει κάποιους δυσβάσταχτους φόρους στο κράτος. Έσ̆ει τζ̆αι άλλους ευφάνταστους φόρους, όπως τα τεκμήρια διαβίωσης, που κρύφει γελοιότητες που λαλώ τζ̆ι εγώ. Οι φόροι εν' τόσον ψηλοί, που ούλλοι οι επιχειρηματίες στην Ελλάδαν ξέρουν ότι, πριν ξεκινήσουν, έχουν συνέταιρον το ελληνικόν κράτος που σαν τσιβίτζ̆ιν ρουφά τους το γαίμαν τους. Τωρά αν ο επιχειρηματίας εν' αρκετά διεφθαρμένος ή κλέφκει το κράτος, μπορεί τζ̆αι κατα- να τα καταφέρει να επιβιώσει. Διαφορετικά οδεύει με μαθηματικήν ακρίβειαν προς το κλείσιμον. Ούλλοι παττίζουν, εν ι-ξέρω πώς γίνεται τούτον σε τούτην την χώραν, πραγματικά.

Εθθύμισες μου την εφηβικήν μου ηλικίαν! Εννά ήθελα να ξαναζήσω την ηλικίαν των δεκαπέντε με είκοσι. Αθθυμούμαι τούτα τα χρόνια με μεγάλην νοσταλγίαν. Χρόνια ξέννοιαστα τζ̆αι πολλά διαφορετικά που τα σημμερινά. Αθθυμούμαι τους γυρούς που εκάμναμεν με τους φίλους μου, αθθυμούμαι τες δισκοθήκες: εγινίσκετουν χαμός τότε, φασαρίες παντού. Σήμμερα διαπιστώννω ότι άλλαξεν πολλά ο τρόπος διασκέδασης. Οι πιο νέοι εν ι-φκαίννουν να παν σε δισκοθήκες τζ̆αι μπαρ όπως παλιά. Επήα τζ̆αι πρόσφατα σ' έναν μαγαζίν που άννοιξε σε μιαν ταράτσαν στην Λευκωσίαν. Τζ̆αι τι να δω; Σχεδόν τες ίδιες φάτσες που πριν είκοσι χρόνια εφκαίνναν στες δισκοθήκες! Ήταν λλίον τραγικόν το θέαμαν. Ήμασταν ούλλοι εμείς που εξεμείναμεν στον χρόνον. Οι άλλοι προφανώς που ελείπαν εκάμαν οικογένειες, γι' αυτόν εν εμπορούσαν να ήταν τζ̆ειαμαί.

Νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη εν' ο κλάδος των υπολογιστών που δημιουργεί συστήματα ικανά να μαθαίννουν τζ̆αι να σκέφτονται όπως οι άνθρωποι. Βασίζεται πάνω σε αλγόριθμους που την κάμνει να σκέφτεται τζ̆αι να αναγνωρίζει κάποια πρότυπα που της διούν την ικανότηταν να παίρνει αποφάσεις τζ̆αι να μπορεί να λύσει προβλήματα. Έσ̆ει πολλές εφαρμογές σε διάφορους επιστημονικούς τομείς, όπως η ιατρική, η ανάλυση δεδομένων, τζ̆αι τι άλλον; Εν μου έρκεται κάτι συγκεκριμμένον τωρά. Το μόνον σίουρον εν' ότι την χρησιμοποιούμεν σχεδόν ούλλοι. Προσωπικά αρέσκει μου πολλά γιατί εβοήθησεν με σε πολλά πράματα ώς τωρά.

Άμαν έσ̆ει κακοκαιρίαν, κάθεσαι έσσω τζ̆αι θωρείς τηλεόρασην. Ιδιαίτερα στην Κύπρον εν έσ̆εις πολλές επιλογές. Ο κόσμος έννεν' μαθημένος στες βροσ̆ές, σε αντίθεσην με την υπόλοιπην Ευρώπην, που ο κόσμος εν χαπαρκάζει που έτσι πράματα. Άμαν έννα πάει κάπου, πάει, τζ̆αι με βροσ̆ές τζ̆αι με χαλάζιν.

Την πυράν φυσικά, θέλει τζ̆αι ρώτημαν; Το καλοτζ̆αίριν εν' η αγαπημένη μου εποχή, αφού μιαν περίοδον της ζωής μου εσκέφτουμουν να περνώ τους έξι καλοτζ̆αιρινούς μήνες τον χρόνον στην Κύπρον τζ̆αι τους έξι στην Αυστραλίαν. Το πρόβλημαν ήταν ότι εν είχα κάπου να μείνω στην Αυστραλίαν. Έτσι, τα όνειρά μου αποδείχθηκαν ούλλα πλάνες.

Το πιο ωραίον πράμαν στο σπίτιν μου εν' η βιβλιοθήκη μου. Έκαμαν την τα τελευταία χρόνια, αφού έβρισκα πολλά φτηνά βιβλία τζ̆ι εγόραζα. Έχω βιβλία που έχουν να κάμουν με την κυπριακήν ιστορίαν, την ιστορίαν της Ελλάδας, την ιστορίαν της Τουρκίας, που τότε που ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία, την διεθνήν στρατηγικήν... Αλλά, μαζεύκω τζ̆αι βιβλία που έχουν να κάμουν με άλλον περιεχόμενον, όπως για παράδειγμαν το σεξ τζ̆αι οι δεισιδαιμονίες: δεισιδαιμονίες λέγοντας, εννοούμεν τες θρησκείες. Κάποιαν στιγμήν, σκοπός μου εν' να γράψω έναν βιβλίον για την σεξουαλικήν καταπίεσην στο πλαίσιον των διαφόρων θρησκειών.

Κατ' αρχάς, ντύννουμαι καλά. Φορώ πολλά ρούχα, σ̆άλιν, σκούφον, γάγκια... Τζ̆αι φυσικά αννοίω το έαρκκοντισ̆ον. Την νύχταν σκουλλίζουμαι κάτω που τες πατανίες, αλλά τα τελευταία χρόνια εγόρασα τζ̆αι ηλεκτρικόν υπόστρωμαν τζ̆αι ανάφκω το ούλλη νύχτα.

Τούτη εν' μια πολλά καλή ερώτηση. Εν με εμάθαν τίποτε συγκεκριμμένον, υπό την έννοιαν να με βάλουν κάτω τζ̆αι να μου πουν: τούτον τζ̆αι τούτον τζ̆αι τούτον. Ό,τι μου εμάθαν, ήταν ούλλα βιωματικά. Εμάθαν με να είμαι εργατικός τζ̆αι καλός άνθρωπος, που νομίζω ότι εν' τα πιο σημαντικά πράματα. Επίσης, εμάθαν με να είμαι λλίον επιφυλακτικός τζ̆αι να μεν με περιπαίζουν οι άλλοι τζ̆ι εγώ να μεν καταλαβαίννω τίποτε, να μεν με πιάννουν δηλαδή στην ξ̆ιούραν.

Εν έχω ιδέαν. Φαντάζουμαι όμως ότι μαθαίννουν κάποιες γλώσσες όπως εμαθαίνναμεν τζ̆' εμείς τον τζ̆αιρόν μας. Τότε εμαθαίνναμεν αγγλικά τζ̆αι γαλλικά. Σήμμερα εν ι-ξέρω αν μαθαίννουν μόνον τούτες τες γλώσσες ή αν έσ̆ει τζ̆' άλλες γλώσσες σαν επιλογήν.

Εν ι-ξέρω, επήα μίαν φοράν να ψηφίσω στες ευρωεκλογές τζ̆αι που τότε εν εξαναπάτησα. Στο μεταξύν, στην Ελλάδαν η διαδικασία εν' πολλά γελοία, όπως τζ̆αι η χώρα δηλαδή. Κάθε κόμμαν, συμμετέχει σε ξεχωριστόν ψηφοδέλτιον, τζ̆αι στην είσοδον του εκλογικού κέντρου διούν σου είκοσι με τριάντα χαρτούθκια ανάλογα με το πόσοι εν' οι συνδυασμοί που λαμβάννουν μέρος στες εκλογ΄ές. Μετά, βάλλεις εσύ το κόμμαν που επιλέγεις στον φάκελλον, τζ̆αι ρίχνεις τον στην κάλπην. Τα υπόλοιπα χαρτούθκια πετάσσεις τα μες στο μαυροσάκκουλλον που έσ̆ει τζ̆ειαμαί δίπλα που την κάλπην. Το πιο παράξενον εν' ότι ούλλα τα κόμματα έχουν που πριν δικά τους ψηφοδέλτια τζ̆αι μπορείς να πάεις να τα πιάσεις ή να σου τα στείλουν. Συνήθως τζ̆είνα τα ψηφοδέλτια έχουν ήδη σταυρούς σε κάποιους που τους προωθά το κόμμαν. Διαφορετικά πιάννεις έναν ψηφοδέλτιον που κάποιον υποψήφιον βουλευτήν με προσημειωμένον σταυρόν τζ̆ι ο ψήφος θεωρείται έγκυρος. Αν στο μεταξύν δεν έβρεις ψηφοδέλτιον, πιάννεις ούλλα τα ψηφοδέλτια που την είσοδον του εκλογικού κέντρου.

Όι, εν παίζω κανέναν μουσικόν όργανον. Που ήμουν μιτσής, η μάνα μου έστειλεν με να μάθω μπουζούκκιν, αλλά επαραίτησα τα που το πρώτον μάθημαν. Εν είμαι μουσικόν ταλέντον.